समुद्री खाना को सुरक्षित रूप से तैयार करवो बहुत महत्वपूर्ण है। काहे की जे खाद्य सामग्री बैक्टीरिया और वायरस परजीवियाँ से प्रभावित होई सका है। सबसे पहले समुद्री खाने को खरीदते समय ताजगी को ध्यान रखे। ताजे समुद्री खाने को रंग सामान्य होत है और उससे कोई खराब गंध नहीं आत है। इखे अलावा समुद्री खाने को घर पर लाने के बाद तुरंत फ्रिज में रखे इसे दुआ घण्टे तक अधिक कमरे के तापमान पर ना रखे। तैयार करत समय जह सुनिश्चित करले की समुद्री खाना पूरी तरह से पक जाए मसल्स, कलेजे और पोट्री जैसे चीजें के जब तक पकाये ना तब तक सेल्स तक। मछली और सेल फिश को सही तापमान पर पकाये। मछली को मॉन्स अंदर से सफेद और ऑप्टिक होन चाहिए। जब भी समुद्री खाना को सेवन करे सुनिश्चित करे। कि यह वर्फ और किसी अन्य नियंत्रित तापमान से सुरक्षित तरीके से संरक्षित करो गाओ होये। एँके अलावा समुद्री भोजन को अच्छी तरह धुबो, कतबो और स्वच्छता बनाये रखबो जरूरी होत है। ताकि कोई क्रॉस कंटैमिनेशन ना होये। अंत में बची भाई सामग्री को तुरंत रेफ्रिजरेट करे और उसे ज्यादा देर तक ना छोड़े। इसी प्रकार समुद्री खाने को सही तरीके से तैयार करो जाय सकत।